Agnisany fampagninôana ra magneno zô a de voaloany indrindra zô an de gi- lokanga an, trompetra, sodina a, de amponga, zany zô de agnisany ra maneo fa zava-kanto feo kanto.